ଭାଧମେ, ବିଶର ଚିନ୍ତ କରେ, ମୁଝେ ପ୍ରକୁର୍ତିକ ପ୍ରୁଥ୍ଥିଭୀ ଏପଂ ଗ୍ରାଉନ୍ଡ ଅନୁବଵ କରେ। ବଢିଯା! ଏହୀ ରଙ୍ଗା ମତେ କଚ୍ଛରୋ ଚେନ୍ନା, କୁମଭାରା ଏପଂ ପ୍ରକୁର୍ତିକ ତୁରିଶ୍ଵକୁ ମନ ନି ପକେ ଥା। ବାଦମେ ବିଚ୍ଚାର ଚୁନ୍ତା କରେବା ମୋ ମନନ କୁଆନନ କୋ ଚୁନ୍ତା ଦରା ଆସେ ବାଦମେ ରଂଗରେ କୁଂବାରା ମନା <hesitation> ଜେମୀ ଦୀ ମାଟ୍ଟୀ କୋ ରୋଂତୀ ଦିକ୍କୀ ପକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୋଂ ଦୀ ସେ ହୀ ଟାଇପୀ ରୋ।